Raha zaho alôngany dia raha sakafo amandrena, antoandro, hariva a, dia raha misafidy aleoko alay tsy mihinana andro amandrena fa andro antoandro ambany i andro hariva dia tsy digny si.